الحاجه البتمني تكون عندي اني اكون بتزكر كويس ويكون عندي سرعه في الحفظ ، لاني نساي شديد وبنسي اي شي بسرعه مبالغ فيها